जो सूती कपड़ा गरम है उ राशन द्वार बनाओ जात है। जैसे सूती कपड़ा बनाओ फिर उखी कमीचे ​​वगैरा सिली जाती है। सूती कपड़ान की और पेंट वगैरा सिली जाती है। जोन सुती कपड़ा की जोन कमीज हॉट ही बे सिलाई मशीन द्वार बनाई जाती है। जैसे कपड़ा होगाओ कपड़ा माई एकर ले लाओ। आदमी को साइज नाप लाओ फिर एक कमीज बनाई। गई बा कमीज अधिक्तार सूती कपड़ा बाली कमि अच्छी होत है। और पहनने में भी अच्छी लगती है लेकिन वाह बहुत ज्यादा सुखद है। एके लाने उम्हे प्रेस करें कि भी सबसे ज्यादा फायदा पड़ता है। लेकिन सबसे अच्छा गर्मीयों के लाने गर्म है। जोन की पसीना सोख लेट है और अच्छा थंडत है। सुती कपड़ा की कमीज बहुत अच्छी गर्म है चमत्कार गर्म है। और पहनने में भी आरामदायक गर्म है बहुत ज्यादा।